هل ممكن الفن يكون ليه تأثير سلبي على ال <hesitation> الم- الحياة اللي احنا عايشينها ؟ اعتقد اه ممكن يبقى ليه تاثير سلبي عادي يعني ممكن مثلا الافلام تبقى غير هادفة <hesitation> افلام ف- بت- بتخاطب مثلا فئة معينة بطريقة مش كويسة اعتقد ممكن تأثر عادي ع المجتمع او الحاجات المجتمع الل- الل بناه ، ف وقت معين ممكن ان هي تهده تاني عادي بفكر بسيط ، وممكن فن كمان زي الرسم ، ممكن ناس تطلع ترسم مثلا <hesitation> اسكيتشات معينة بتخاطب لحاجات معينة مش نفس العادات والتقاليد بتاعتنا ف تأثر عادي جدا ع المجتمع